Khwtwng tei tar bai tamjaknai manwui rok kwbangma tongo. Amo rok wngkha violin viola cello fiddle erhu guitar ukulele banjo mandolin lute harp zither koto piano tei harpsichord. O tamjaknai manwui rok no haste rwgui tamjago tei swlamjago. O manwui rok no wa kath steel sor tei pitol bai swlamjago. O tamjaknai manwui kwbangma jagao tongthoklai jagao tei rwchabmung jagao tamjago. Oboni bisingo guitar violin sitar rok khe belai no sera khe tamjaknai manwui. O manwui rok ni bisingo jeba kaisa kwrwui khe gaan rwchabwui se maya.